<hesitation> jastai ini nayiu ya´a kuña vai, kai sua yu´u mal ma io ni costumbre te nu ja sa mai yúu inka yu´u stila chu ni tu kuu tu kuu chi ma ku ja sa´a yutila chi sai sua jenai te konte ja tantoi jenai chi kaña va, costumbre vai kooyoi como anterior te sai viko te suni te suni anterior taka viko uua ciko, viko io ko vina chi ni saaga cambiar suni ini sa´a cambiar vina chi kante cumpleañu konte, konte jankoyoi na nani jantukui te no tu te ntukui in banda te ka chaatui jenai ja kakui ja kasai viko na nani ja ku cumpleaño.